Indalama najikakule ifuraha najisiku mu- pamato, kwasababu, ifuraa najikuliwa nindalama akati akifuraa juma munumbula <noise> jingamwe munumbula ijo jifuraa jako. Maana kama vavikusya, vanu volosya unu- unudali nuvakulile, lino navavikulu ukuva, najukusiwa mui- munanii musokoni. <noise>